أحب الفيفا لأن فيها تحدي خاصة فى الأونلاين أتعرف على ناس چديدة وكدا تتحداهم يتحدونك مره تنهزم مرة ت-ت-تربح، تحط خطط تحط استراتيچية تشترى لاعب تبيع لاعب، يعنى شو الچو الصراحة تحس أنك يعنى أنت المتحكم في الموضوع، <hesitation> بس لهذا السبب أحب الفيفا، وما أحب البيس الصراحة أحس أنها سيمبل كدا ما فيها أى تحديات.